Thailand hi ram nung takan hia. <hesitation> An nipuyilai peijuan nipisom thum pangaa ae jung lamdengen china. <hesitation> An <hesitation> moruak hia ne din. <hesitation> Awap eem eema. Thok tatengin ase om china. <hesitation> Ko lai len vel de bo nipuyilai peijuan ase om eem eema. <hesitation> Tak satu tak tak. Neik bo ol som eem eem paane. <hesitation> An ruasur lai tepo hian. <hesitation> An kolung hi kle min tla neam daw maa se an umnatuk thava. <hesitation> Ruasur hian <hesitation> kowop azual eem eema. <hesitation> Ruasur maa te hian kowop azual eem eem china ne. An tasik paa po hian. <hesitation> Awap fak juang lava <hesitation> maa se an kowop letuk erohetu aze om tsao tana. <hesitation> Tasik lai po hian kolung po hi haa ka ngai mang ngai lawani.